Yë dun xa'ajpë xët's jue ëjt's yë wayn tyam ëjt's tyam ëjt's yë wi'it nyaj pujyë o tyam ëjt's yë t'siy je'e ëjt's yëdun wayn tyam ëjt's yëdun kuay nyaj xëch tyam ëjt's yë ni'ix këxpë t'siy yë ëjt's dun wayn yëdun xa'ajpë xët's.